Mi mi efa mi banɗye mi ɓwa mi ɗyi yna lo yna hna n, nɗye jnungo ga dna, mi snu mi ga ya de echi yi, nɗye mi ga zhi ɓa echi nu dna é epya gbmario, zhi ɓa lo ge mi ga de ewyi nu, mi zhi ɓa da ewyi nu dna é epya gbmario, zhi ɓa zhi mi ga nu kamba, mi zhi ɓa kamba nu dna é epya gbmari lo, zhi ɓa zhi mi ga lo byi ʻtsi, mi zhi ɓǎ etsi byi dna é ʻpya gbmario, zhi ɓa zhi mi ga lo kpma rogo ʻgo mi shi rogo, mi zhi ɓa rogo shi ga zhi ɓa sa, mi ga zhi mi lo ka chewyi nu, mi zhi ba chewyi nu ga sa ga zhi ɓa pa mi ga zhi ɓa pa, mi ga zhi mi ɓa ka ezo nu, nɗye mi zhi ɓa da ezo po ʻɓe nunu ɓe yi, mi ga zhi mi ɓa ka sawyi ɗo, mi zhi ɓa dá sawyi po ʻɓe nunu ɓe yi, zhi ɓa zhi muke zhi ɓa ri, mi ga zhi mi ɓa wnada ayna ma ɓe nu ɓa khikhiri yna, mi wnada mi ku ɓa zhi pyi ge, kuma shnanɗye ma ɓe nu ɓa du yna mi ga ɓwa ɓa de ku lo, zaza yi wo esa yi to nɗye mi ga ku ge mi zhi ʻpyi ge yna, nɗye mi zhi ɓǎ po ʻɓe mi ga zhi mi ɓa ka shiri snu nɗye mi ga lo makaranta yna, mi lo mi lo Nga lo ekpmi epa kpmi ba yna, mi lo mi lo tu ʻɓe mu nɗye mi ga zhi mi ɓa ze eyna lugoyi ge yna, ko shnaɗye mi ga ze eh eki kitsnuyi nyi, mi ga iya mi ze ʻki tsnuyi mi lo mi lo ba nɗye mi ga zhi mi ɓa tsnu abyi ʻki ko mi ma aza ʻɓyi yna ko mi snu mi jni aza gnuma é sibiti lo yna, nɗye mi ga zhi ɓa snu lo kuma tswashe ga zhi ɓa ʻbwa dna mi lo mi ga zhi ɓa po ga zhi ɓa makaranta hna zo mi ga zhi mi ɓa bma aza snu, nɗye ɓa ga iya nyize nɗye nyize ga zhi wo ga bmya gi yi ge é é rere ʻba yna, ayna hni ayna hni nɗye mi zhi ɓa de gni lo ga zhi, mi ga de lo mi de ayna hna nu, mi de ɓa nu mi vido ɓa ge mi vido ge shnanɗye hna bye, shnanɗye aɓenɗye mi iya mi chniɓe mi snu yna hna